re jasb'al sa'mchii' rajawxiik b'la' re kikkoj li achejaab' <hesitation> xa' kela' kikalsaj kisamchii' wuxu' <hesitation> rajawxiik kikojon k'o chiran k'o achejaab' che qas alnaq <hesitation> alnaq wuxu'alnaq ke kenimrul kisamchii' re kikelsaj jun jasb'al rii'. <noise>